Amigna lôha ee, ie ara-dalagna minan-kegna satria Andriamagnitry efa nametraka olombelogno hoe manjaka amin'ny zavaboahary jiaby dikagn'zegny mahazo hagniny ny hena, aveke ka igny egne magnampy olombelogno amin'ny resaka˂hesitation˃ fivelomagna sy fitombogny avieo fahasalamagnazy ilaign'ny vatan'olombelogno ny finagnan-kena